Ta haval marori vita lablaka fada <hesitation> fadaka magamaga vatha fada faka uvahaha vita fada faka uvaha vudaraka makka koh magana makka maroriyaha vita thathagaka gaffgala marori guma ka taptada ka ta ku zama amdniya vita taptaka kuzama amdiya havaka nde havani kenan vita harhava ka toh gumka datta gaffgalade gumak chatta kenan vita chacaka gumaka da bahamta tabbga nda fiti vita jaɓaraka gumak papata daƙƙata kenan gumull vihowo, viɦapulhalowo gumak pahanta an buɦa, dahan dahalowo an buha shanka da mahagga vita shangasank da mahagga kalafka koh batta buha badde kaheh hava tinaha ƙaya kalfka buha lapka dakka nda lublubi kogane vita dandaka gumollowo lapta chuhatta kagolo wo toɗɗ nganede mbahanta anmimi fafka ta uvu kuth kuth kuth kagede dutta vita dudade gumak tambta an emini tah nganede gumaƙ pahanta an emi liniki pappahaka da emmi liniki hinade tahasa doko gumak tampta

Ndali inna dava dava nana <noise> masare hurbatha nda masare nda li tamat ar guwa gumaka shullata vita shuluswe aka phan emmi vita phanpahaka emmi an shigga nganede tahang ali andi nganede kenan gumak mbazata maroriha phanta amɗiy phan lo maggiyaha li hunaha tol naya ma shankafaya ɓowo kur hessa naya dauka kutta ghakani vita daddaka phapahal emmi uffa gumak phan shankaffa nganede phanpaha shankaffa mba mbazaka gumak pahanta ammafa ka gollowo todd shankaffa kol jalowe e da monka koh guffa samade ko tate <noise> koh innda dozzka nda dilli inna da munka nediya vita panpaha shinkaffa ngnede mimi kuth kuth kagede kubuffta batta hessa koh ghakana gumak pahanta dan tashan gumak pahan emmi amdiya gu mak mɓazata vita mbaza mɓazaka gumak pahanta ɗan inna aha wani inna maggol inna robbe tasukelowo chifchicchifa koh an buha koh buha ma da manka vita pangaha ka chuchiya emmi da kublaffa na dizudiza ka emmi masste gumak karanta

Phankali yis nda sugar gumaka huadata huwahudaka gumak funta vita funfaka minti ghakananmsaka koh koh ammuwansaka daftha vita thafthade aha wani duhuma masa kagolowo duhuma waina aha duhu inin ai ba nahka dana daura dauara vita lablaka dah luna toh nayagan ede gumak voss kenan sulaka inna ha vita sulasulaka dadauka dakka dilli dauka dak <hesitation> dadagaka yafiyaha vita dadagaka massaraha yafi gule zowo vita dadagaka massaraha gumak zowo ndanede zirini waina nayama nda marori mugolowo marori mugolowo harddi ndanede marori aha inna mugg langa kanne vita lamang ka allang kanne kaggi sasimaka allang kanne mugg hang enna nganede shinasar kagulowo mann waina nganede mugulowo ama shinasar ka gulowo naya ma mugolowa nda marori, marori mugol toddlo daffa kussan kala ghunga, unda shidd ma koh kala hutaffamasaka ma dottka marori vita ɗauka marori kam vita hahavaka marori shasana ka ɗowo ɗaffa marori na kuen maka mbichamɓichi, maddabi ka golowo, ta havowo vita fada fadaka na aha ghuina nassar ɗaukana Dakona hall tahavawo warka tha thagaka marariyaha aha ghui na nassar kajuwa makkapiffaka dauka vitas shapsa marori nganed piffaka ha kuzamma dothowol <hesitation> vita kadakada ndaghanka an muhuɓɓ m da tadataka vita tatadaka guma da thaga <hesitation> nana dasa kagollowo ngaɓɓo gumakin ngabbata shashanikini ngaɓɓowo ngaɓɓowo ai toh gumakni ngaɓɓata taggaɓɓal marori ai toh dakana ngaɓɓal marori vita ngangaka ma mug marori duhuna marori enna ɗuhuna ya havini ha ɓallowo gullena jovvlowo alheri sosai amɗiya marori ba laifi no jovul jovvlowo alheri sosaiya ghumatan ga ghuina nassara dakkana duhura a hakka tosowo wahalawo avalla havahawo da jovka hava da jovvka vita aha kobo enna sukawa huini ha dai da jovvka da jovvkak <hesitation> anfaniya gonaha anfaniya <hesitation> uvaha ha ɗaɗara ɗa javvka kariya uvaha ɗarraha enna marori aha enna li warrna li koh nda nuwo kam yadd kam enna marori tadmaɗi makkani ɗakkana ahade vita lablablaka da valla allah jawwo awed villa weɗɗe ghiwina marori ghiwina phiffa marori kavikaka da vakadata da nahgaka gullen marori aha enna tamugal thadaval marori ndaviya Mugall kayahe <noise> dakkana kanna kakadahan viya enna kayahe mugghan ga enna kayahe na nda emme tah pahhanga aha emma sola aha emma li enna kashan konu zama zaman dakana mbambada aha ena maɗdlo sola da valawa uvu da val emmi taddl emmi ndaneɗe ndali engiya tadd emmi taddhoɗo mugulowo se koh pahanka arddowo mugulowo se koh pahanka ardɗowo naya nganede ka gu da tadd mann ardde phanka kenan an engiya taɗɗ emmna gu da taɗɗa emmi gumak pohowo anga maroriyaha mogul marori kahah koh nu sankun taha val nddaviyana muggul dagkana ta kamaha kakaɗal enna viya kana aha la tahavala kayahena kagullowo muggow ɗakkana kaphe muvayaha kayahe enna kayahe dakana kanama duhana enna kayahe sosaiya aha ribba ammdiya sosaiya